Eh! Viaggiare <hesitation> su mundu è preu de logu bellusu. <hesitation> Bho! Forzisi a bi s'America, New York, custusu logusu chi po nosu biddaiusu funti u pagu diversusu. Giappoi, America, tottu funti da <hesitation> su mundu è preu de logu bellusu, nou. Non du a preferenza pru che attru.